O woro hanɓa habe- ɓa hi- ɓa hayira lo ɓa yi miniɲan aɓa dan fuwa aɓaɓɛ te vannu um aɓa we'a mi aɓa wese mi sunnu'in aba dɛrobe wesin aɓa baba aɓa we cɛ han vɛwa do vɛwa biyo <hesitation> tumabɛ waati pɛɛ to homu ma puse ɓa muma deɓa aɓa we cɛ han vɛwa biyo matete ́ <noise>